Fomba fiasan'ny imprimanty a de empimanty- imprimanty io a de zavatra agny nomerika de avadika ho taratasy satria zany ndraika sy mainsy zavatra hoe agnao- agnaty ordi akao zany izy de andeha avaoka ôhatra hoe andeha avaoaka atao soratana amin'ny papier velin de ôhatra hoe andeha anoratra zavatra maromaro de imprimena koa igny de tonga de mivadika tonga de mivadika amin'ny taratasy amy papier velin fa sy de mandany fotoagna.